Ju adunarta se jini të rabjarm njeri me jatrin, ma si kle, çë kleu ndo gjagje çë u ngë di çë ka më thoni? Mënd jet kurrë se na dajëm të divërtiremi e inveci ju zëhij? Alura u ngë danj më me ju, u rri pë l’afari tim thërresh ndo njatr njeri e bunj njatrë shurbes, të rri këtu me juve çë zëhij mua më sidiar.